Pën nëkx nya manayn kapch mëbëk dun i'ixë jakoyëch dun i'ixë yë on na ji'i tyopyë madë yë at'sëm on je'e jayoyëch dun na i'ixë.